पाणी जू कमी हूदी शरीर थै सुरक्षित रखणै जू हमर रक्तवाहिनियां थै तरल बणै रखदना जु शरीर मा उत्पादक हूंदा शरीर मा सोडियम पोटेशियम पैदा करदा ऊ खत्म कन म मदद करदन और पसीना माध्यम से पूरा करदन